Bankoo minnu to, ntaata ganbii le, nbota woto ntaata ginee, ntaata mootitanii fanaŋ to le, <hesitation> ntaata mali. boŋ, ňiŋ banku naanoolu. nte, ntaata wolu le to.